هلا والله هاجر شلونك اليوم؟ أنا اليوم فاضية شوي كنت أفكر إذا حابة تلتقي ونتغدى مع بعض إذا عندك وقت اليوم أو بكره خلينا نطلع مع بعض جول لي إذا يناسبك أو وقت يناسب لك يعني أتمنى أشوفك جريب يعني وأتمنى يكون اليوم يعني نتغدا مع بعض